Weesə yiu yaksa jokəpa. nok ana'a yaksa jokə billək pa lil kamte yaksa jokə. mo na mokə bo̱o̱ weesə yiusuku joksa joki. ma iz anzi ku'wuzin piyinkinara diyin. A pe weesə. Are â kam a pu wokə weesə kumlun wakete pat ike kam tèn weesə. maiz iiz kinar dii. kuwuno wakəte patə kam tin weesə. maiza'a pi kina re dii bapsa'a hukəa'a maizi wekii. weesə mosi bo̱o̱ a'a wusai bui yinwu yaksa jopa. Ama ma puna weesə pa. mona a'sə billək pa lintan tinramolil yaksa joke ganga a'a moookə waketepata mariya na weesə i wuri i pina weesipa. l pi na yangi ba'a nok an ya bante billək ase ama moon ge bo̱o̱bo pi na we, esə. bore yinkə kowa maiz ma yinkə wa maiz si a'a gam tuhu. i do̱o̱ka i kii a'a ruruto wazahaz. A wukə yaksa jokə kamta weesə pa ko kuma weesə kamta yaksa jokə pahai. A pu na tinra wiwa'a netətirepa. yaksa jokə billək kamtə yaksa joki weesə boo. mo̱o̱ pina weesə bo̱o̱ wakətə wo̱o̱zare joki yankayan nok an yaa ina inke bo̱o̱ro a'a na wa dowii wa a'a bo̱o̱wubon nok anyan an pi weesa̱ ina ikə pore ara'a kə a puna weesə. a pekii pen si a'a re nok an a'a puna wessə.

Kam tinkin kan yaksa joki. Ama maiz na petə weesə zukasi sina kankə gwaare. mo̱o̱na re gai mai a'a rekə rezi ma tə ama tinramo mo̱o̱gə tinsika ba'ah joki yakapa'a nok weesə a'si. Weesə wesasipa in ya reyan i gandinu wusoro si ii bu gurum mare re kə rə nok weesə tlaah weesə eninpatə tinmii weere wenin kante yansa jokə pa masi na'a kə inna dəkare nakakə kamtə a'azi armaih goodonki kamkanyaksa jokii ina kinə joki yanni yan gwaag nok an yai ar manah gonirikə. si ii kənə maiz na buroo batə na re mana gwaaden kant unka yaksa joki na'ar mana gondoki ki pa'a mo̱wun kə lna maiz towupa sei bo̱o̱ re gwun kət. Ina maiz towipa sei bo̱o̱ nakədiya arekusui are yin kugoku na buyiya are kansuwu a yinkungun na maizaya akamku a yingun na nez ya a gaku a yingun ku a'a daku. Adaku ure zi na tinrawila'a mo̱o̱ bo̱o̱ a puna pula'a joka yangupe le'a atorpu boonere nok da'a billək pa lil ke beldun na mo̱o̱ pa nok ka rekə weesə kamte ya sai joki pa. ula uwukare kamtei kam yaksa joki pa moo na mukə mo̱o̱ genə maiz urasi pi kire. bo̱o̱ hu bo̱o̱ toto bila ruleikə uwupakə ma enima nok la'ak bone yamon sulozi su'urlil nok ulra'azi a'me na kin yakpa. Awukare tomaro. Marriya ma'am rerin si kinyin awukare tukusorugopa. awukare lekə wunkəwuna gondo kwaroo si nosi. sə kintu weesə. uwuilee siwu'u marri siê gwage siyikin weesə in toriyina dəre uma'a weesə ketin mo̱o̱ wuzabo̱o̱ ame ire a'azipa torema'azi bo̱o̱ kantə kin weesə uzuri i torekə dowii wa reni net zurzukare. sibo̱o̱ kiwu i n dəllək an dəllək anyai patə lna dellək weesə, kala'a nanyama weesə. Ina maizi laha dəllək ro'an patə weesə si noka rekə weesə si kamtə yaksa jokə kamto yaksa joki. are si na kantə yaksa joki kə a'akan nan yaksa joki-ara kantə ya sa joki ba'a boo agan na sunsa ba'ar in nok kerik ba'a intini. Bo̱o̱run boowun nok kare a'atə wesa'an sia apun tosi agon banbo̱o̱ ada'a. ma'amookə a wasabooziboo weesə marriz.